<hesitation> koka pitanin <noise> olimpo america, koima imache chito kokailany indekeit, amu tamo matailanye iis, konailany indekeit ilei uni kawe atua agee. Koimuch <noise> iwee iit america kokiiwalak oloe amuu maingen iis, koneitite oloe kowalin muku kowalin sapondo nguung iss ilei, ami anoo kokatakchigei olin, agoi ngatep kukolie asikoroki anyoru mavuno. Asatuni anait kaa kekere kele kiwoo, akopokoyai neulo kipukonyor nee en oloo, koo ki kiit ko kararani kokaiwe kois kopaipaan kaamande akaker chechang'i akawaegu cheplakwa akot en olae. Akot ndaeku neiuni kooti, angen alee kayai kasit nema <noise> karon kokako taretoni akokaitu kenya atinye nee.